විල් බැරෝවක් ගොඩක් වෙලාවට බර දේවල් එහෙට මෙහෙට ගෙනියන්න තමයි උදව් කරගන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට වතු වල වැඩවලදී විල් බැරෝ පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ වත්තක් සුද්ද කරද්දී, ඒකෙ තියෙන මොනා හරි වත්තේ හම්බුනොත් එහෙම බර දේවල්, ඒක එක තැනකින් අනිත් තැනකට ගෙනියන්න පාවිච්චි කරනවා. ඉස්සෙල්ලම කරන්නේ විල්බැරෝවෙ තියෙනවා උඩ කොටසක්. ඒ කියන්නෙ බඩු දාගන්න පුළුවන් කොටස. ඒකට ඒ අදාල බඩු ටික පුරෝගෙන, ඊට පස්සේ විල් බැරෝව පිටිපස්සේ අත් දෙකක් වගේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක අල්ලගන්න පුළුවන් කොටස් දෙකක්. ඒ කොටස් දෙකෙන් අල්ලගෙන, ඒක තල්ලු කරගෙන යන්න පුළුවන්. මොකද ඒක යට මොකද ඒක යට තියනවා රෝදයක්. එතකොට මේක මේ රෝදෙන් තමා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. <noise> අපි තල්ලු කරද්දි රෝදෙන් ඒක ඉස්සරහට ගමන් කරනවා <noise>